Toh mjir yoru sulaka aɗi mnya pal ti diffa mdi hira akwa duniya yini apa iyimi mawa lakuti iyi hir shin kafa ka tsir, mi yadik yajin nadiya cimba ni ni ya dikari, ki dikli ka tafar nawa <hesitation> ki vi maggi ki bwa ti shinakafan kibik ka tsirni, ma virti ya kwasa ni, to mi puta ata tray ni, ki sinti imi na tapthaku mi kwas ka kwas ka kwasa ka san kir imi suaɗi ti yajak barawa tig ya dira tsi chiy <hesitation> kata nuti man shirna, anti mi ya kwasa ni apa ki wuti ka mal whada nati ndi ta abakwu ki ka ri ku punkir yip yip a ta kir haba an suna kiskiri. A walai yini iy hir sukwa thliva sukwa thliva ni mi kwasari nyi hir hiva ka kum maira pa hiva ka daddawa wa hiva yini mi wuta ka wuti ndivir mthli mi fawa, ka ɗankir imi tin ya thabur gar, tin ya thati dak tsak mi ki thir aɗi ki hara kithir na, mi kithir aɗiwa tin ya pip, mi saka thilirkima ƙi hara tin ya thatu tin ya thlirim tari. Akwa susum yari susum na pal pal zuwa makir, mwadubu, apa mwadubu wahda, laku ti hir mwadubum whada akwa, miya dela mwa dubuni yona tsamta wasa. A wala wasani Ina hara a shinkafa shang dai nati iyi wuti kal kal nati duni, nati hyel a nali nati yamshi harari, to i hirɗa, to ya namtari ata sakari ki wuti kisa tig a nuti mamshir na, mi yaɗi hara kulin wa nawari anti ya harari ki simri, sakaɗi damwo wa an saka tiwutari. mi hyel nali ya harari, mi hyel ɗi nali wa daci ya bwi diffi rim, ki wul ikor hyel, amma akwa susum yare shinkafa ka tsir, ka sukwa thliva jiri ik hir kwa difi, ina kwaa mishi mai, tin ya hara thliya suɗa mi yaɗi ta tabwa akwa tuwumir nawa, kamnya miri mi gi pila ga ta tabwa sai migbara suti ga dimhari, ka sukwa tabwa na hir gal ya, sukwa tabwa ai sai kir mdi ka gina, aɗi thutsir nguɗi wa, amma mi ga kwas thlivani ga hir mai daddawa mmurtala ma mig mati ma a mshinga amma kulin duniya ki pi palisini. Sai daddawa yobe, maggi makir yobe, mig wuti ka puka cimba mi gin data shang anti ngi shuti ɗiva muriti nshang, migi kwata aim mdina mdi mtika ma ta hilaga mdinap ɗimtikade kai mtikan ma ki hara rakka, nzi ki pillagir sulakama nati gira kumshi takir wala mdi mdinap ɗi jimina ndi jimira to ta yila mdina kwassukwa thliva kamya anuti manshirni yar yar kuma tantanzi ka duna ama mdilakan ngwa mita sim sungwa sai de kata sim su kulak kata dayini nyalum kata kwas ka cogali nyalum Ka nawari anti ya tsi ki sim shgini yarini er, ana suna na kiskiri tcha thlivan tcha, ki wuti shinkafa ka tsir, ki wut thlivana, ki shuti ɗivir mthli ki kwati thar shikenan hankali ki pipi, an suti hira, swari damwa ti bara wa ina kwasi su in ti dana pila gwa tadariy n mai thima swa nga taliya, ka ya kwas taliyani i shirim nya sai shirim ai wala nyan shirim wanta nzi kata kwas shirin ri, yinda ɗivir madan ker, yawwa ka ka hyel tramta labur a kima, ka hyel harta labur ashir mjiryaru, mi dina ɗi wuti wa ka hyel nakiri mi yora wuti thliva ka satin tsuwa ka hyel jakti nala yari, mi yana wuti shinkafa ka kwasni, ka hyel jekti nda yaru, ka hyel kila laku ala mshanga mda kata wuta, kata kwasa kata kumshi ata kir, ka madani kumshi ata kir lamshi a ta kir gamadani Mi mwala na kwasu ta shini to mwala kwafa, har ta fori ka mada ni, amma mi mwda na pwa ta fori maɗani akwa susum ya, amma wala takwa bwala ka ma aita kwasa ni amma hankalari atsi maɗani, to ina kwa pila suyini ik taba mwa akwa vi laka diya yaɗi wut sun ka kwasi wa, amma hankali a tsi maɗana, i pila to yini bi kwasa maɗana ɗi ɗawa, ka amfani ya aɗiya, ka kuci ki thata, wala kwada na kwa tsi rakka diya ki mwantala medana kada dori, mi yaɗi mwa ki mwanta lada wadiya madanan mi, ana wala yan libila han diya hankali a tsi madani kamnya ya mzi tsiwa tin hankali a tira tsi madana, ya wula apa ɗaɗi ɗa susu mwa msirliwa <hesitation> zaman an sinta madana ka hyel harta labur ashir, ka hyel dik dabwaburu ki kari, girma girɗe thip hunir zaman ni mai, geɗe thipi mai ka gir kahitsi ka gir hir sur giri, ka gir hir madegiri, kajir tala madajiri suti difta hira koda kwasa wala ya nati ya maɗiya maɗiya yani yar ma yana pila suti ɗifa yari hira ƙa hyel harta laburu ashir tcha. Sai dansi